يا طويل العمر أول اشي أحب أشكركم على هالفرصة الطيبة بصراحة أنا شخص طموح أحب أتعلم وأتطور بشكل مستمر، عندي خبرة زينة بهالمجال اللي تشتغلون فيه وما عندي مانع أبداً أبدا من الصفر وأتعلم من الفريق، اللي يميزني هو جديتي في العمل وحبي للشغل الجماعي، وأحاول دوم أقدم أحسن ما عندي إذا حصلت الفرصة إن شاء الله ما بخيب ظنكم وبكون عند حسن الظن.